الأدب مليح لأنه الأدب هذا يعلمك أنك ت-تفكير شوف لأن الأدب يعلمك الفلسفه والفلسفه تعلمك التكنولوجيا والتكنولوجيا تقدر تقدر تتوقع حوايج هاكا وتقدر حوايج ماتوقعش فيهم واش منها سما نتيا لازمك تقرا الأدب والشعر العربي و تستنتج منو دروس والنخوه العربيه <hesitation> كذا قبل أيا هاذي ذرك العرب هاذي كربيطو هاذي والو والو لا تيف لا حيه.